Menye moho kafo botu kwan sen dɛ menye m'anyɛnkofo botu kwan osiandɛ, moho kafo no miyim no yie, no so nyim me yie. Hɛn nyinara bͻ mu boa hɛn ho dɛ biribiara yɛbɛyɛ biara botu mpͻn. Ntsi sɛ akwantu no mu mpo no, mokͻ nsͻhwɛ bi mu a, ͻbɛper dɛ ͻbͻbͻ moho ban sen me nyɛnko mbrɛ obesi bͻbͻ moho ban. Ntsi sɛ ͻba no me nyɛnko na moho kafo dze a, mebɛpɛ dɛ menye mo ho kafo botu kwan asen me nyɛnko.